ودّي أزور مصر وخاصة الأهرامات في الجيزة، <hesitation> وذا بسبب التاريخ الغني واستكشاف الحضارة الفرعونية والتعرف على تاريخها العريق، الأماكن الأثرية رؤية المعالم الشهيرة زي أبو الهول تضيف لنا تجربة فريدة من نوعها، الثقافة المتنوعة والمناظر الطبيعية زي نهر النيل، المناظر المحيطة به <hesitation> بتقدم تجارب رائعة للطبيعة والجمال.